<hesitation> Gny hevitriko aloha amy resaky filokà amy resaky sport oo, mety avao i, igny zany mba mampiala voly olo sady tena hoe <noise> misy émotion be mihitsy le spectateur am'le izy midroka igny de mety le izy, <noise> fialam-boly zany igny e.